אֶלְתַּארִיך מֻהִימּ בְּזַאף בְּחֵית כּיִחַלִּינַא נַעְרֵף שְנוּ הוּא אֶלְוַاقֵע קַבְּל וּיְפְהֶםְנַא עְלַאש אה אה אה אה וְסְטְנַא לִי עַאיִשִין פִּיה דַאבַּא כּיַעְלְּמְנַא מִנֵין גִ'ינַא בֶּצְבַּاط וְשְנוּ אֶלְאַחְטָאוֹ לִי וְקַעָאת קַבְּל מִנֵּן בַּאש מַנְעַוְדוּהַאש וּכּיִסַעְדְנַא נְחְתַארְמוּ תַקַאפוּת אֶלשֻּׁעֻוב וּנְפְהְמוּ אֶתְתַּטּוּרַאת אֶסְסִיַאסִיַּה וּלְאִגְתִמַاعִיַּה אה אה אה אה וְהִיא מַשִּי מַדַּה עֲדִימַה אֶלְפַאאִידָה רַאה אַסָּאס אֶלְפַהְם דִיַאל אֶלְחַאֹדֶר.